Oli babé éni ucamééén bataas waaŋi, bémojool ubéñuwari ubang pépé, nuŋorul waŋi. Do gabéñuwar gatiyoree, aw béhay wañi, nupuréén wo ukaan gabéñuwar garubahéén, kinding uŋorul éséfuno nuloos wo jaraam ugoor éséfuno, nukumasé gataas kinding, nak ujook wo nuporooj jaraam umiir tahé uséséét, nuñaaf wo ukaan gabéñuwari gasolee baan umimé mali maa séét mé do mooma, nuyandi wo do ufaak, nuñaaf ujoow uhayéén. Nulako kun bu garsee jaraam uhay nubooñ wo ujoow ubang do daan injo ubang wo mé. Oli babé mé inja ukaan mémé miin utaas waañ.